Miye nwyi-i nyi, owyi kwo nu zhni onya n ya zakwoi akwuka ai nukwo’ owyi-i nyin, kwo zhni nyanu nkwo zni kwa shi npyiwa, owyi-i nyin, kwo zhni nyana nkwo zhni kwa shi npyiwa, owyi-i zhni nyanu nho-n kwo ta knwu zan sanu n ho gyi wyizhe, owyi-i n kwonu aɓa dwuzhe hagyi, ozhe kwo zhni nyanun kwo shiza so-n kala dna dnayi, kwo zhni nyanu n kwoi zhni pyiwa shi-i, kwonu zhni mii ye kwo owyi yi hokwonu kwo zhni onya nu nna zhni a pwozhe asni, kwo nubwo snaho, a ɓa myi a pwo ho zhe ha sni, zhe pwon ha sni kwonyi kwo ta zhni ha tni-kwo ta zhni ha twun. Mubwo sna, n nubwasna ho ha sni zhe, shigbe nu, kwoin kwa kpefyi n to nayi, bwo nu zhni mii gena, ozhe, owyi zhe, kwo zhni owyinu n mii ɓa yekwo kwo zhni nya, kwo bwa da nun ho ɓa twu kwo kamwu nu nha twu, ho ɓa myi ha sni, n twu n nyao yi pya, bwada, kwo zhni nyan kwo bmyan wyi-i nu azhni apmi nyagyi bma a-n nata gyi ɓwa nnata sni anya yi pya asni ɓa n nyagyi pya lonu, ka twu awyigaba. Oya zakwoi ɓo in ɓa twu awyi gabana n fwa n wyi nu, agyi, che nu zhni owyi mii yekwo, kwoi-ho gyi kwo ha wo kwo daho nayi ho gyi kwo auyi, ha wo kwo zhni ho nayi aba kwo ta shna ho knwun in hange kwo la ho knwu naye, hoto je kwo gyi, mm, kwo zhni nyanu n kwo shi eyiwa unya gwudwudwu, kwo nu zhni mii o kwo ɓo kwo gna mii da unya dwudwun jesnu. Bamii nkwoi njesnu, bayi kwo nu zhni shnama, shnama kwo nu che kwo bayi n ha lo fwa ha gyi shnama, ho zhni halo fwa, kwo ha gyi shnama zhe, n napyi nun hoɓa zhi iho ɓa myi hatwu shnama na ha gyi shnama zhe shi nhopyiwa, shnama kwo zhni pyiwa shi-i nu nkalai dna. Ma laka nmii wyewyei mii gwu awye ya mii gye a nyai n ɓanu, ɓa nu ɓwan lonu nkalai ngnwu aba nu dnan yi. N tun chenu, anyai n ɓanu mii shi ɓa wye, oɓa ɓoi da mii, anyagyi-i n ɓa nun naje ɓa ɓo nyi, ɓa ɓe ɓe kpe kwonu. Amma shnama mwyii ɓa zhni anya nun naɓa gyi. Ofwa nu nmii ɓalo haɓa lo ho gyi shnama, kwo ha lo daza nfwa, ho ɓa lo ho gye wonna shnamai zhi, n agyi shnama nushin fwa. Sa n nashnama zo, che ma ɓwa mii nyada n wyi ɓo nyi, aɓa dwuzhe a ɓe n chei n fwa agyi, n che nu, che nuzhni mii gnage, anyayi agnwu aba dna n mii wyewyei, ɓa nu mii gna ɓaye lo ntwuge ɓan mii dwulo n napma. Ɓa n mii dwu lo, mazhna pmani n ɓainu, ɓan mii dwulo ɓanu ɓa gnyi mii, oɓa nu ɓashi mii ɓwa saho saho yi unya dwudwu o mii pyiwayi, nma ɓyi-i, ɓanu n ɓa shi mii ɓwa, nyadwo to shnan lo ndwu ɓa n kalan, n ha gye ɓanu zhni anya a kpmisniyi, n ha gye ho kwu ɓa ɓwa, ho lapwo, n to gye ho la nyai pyai to ɓoi n kwonu hola-hola ɓwi hota pwonu, unyinkwo ɓa gnu ho pyi wa n kwa gawu na nu, myi knwu kwo ɓagnwuho, dna nchenu, chenu zhni mii gnage owyi-i nshnamai anyayi mii gnayen mii wye wyei unya gwudwudwu fe wuyi.